يعني انا كنت فاكر ان انا سئ الحظ لما جيشي جالي في سينا، لأنوانا كنت فاكر ان انا هروح طبعا وحاشتها كانت المشوار، ان انا بسافر اكتر من اتناشر ساعه، ف كان الموضوع صعب جدا وكنت حاسس ان انا حظي وحش اوي.